тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
сәлеметсіздер ме қымбатты менің подкастымның тыңдармандары
сіздер ойлаған боларсыздар менің подкасттарымды тыңдай отырып осы қыз әрқашан бірдей музыканы қойып бізді жалықтырып жіберді деп
міне бүгін соның орнын толтырып сіздерге телефонымнан арнайы музыка тыңдатып жатырмын
бұл музыканың аты кам уиз ми ту пасадена деп аталады
ы мадалин эммануэленің ы орындауында
музыканы қоюымның себебі бұл пасадена деген ол лос анджелестегі кішкентай микроқалашық
осыдан бір апта ма екен әлде содан сәл бұрын ба әйтеуір бір ғимараттың ішіне кіріп келе жатырсам осы музыка ойнап тұр екен
сөйтіп мен ы лос анджелесті сағынып ностальгия болдым және екінші жағынан көңіл күйім көтерілді
мүмкін сіздердің де көңіл күйлеріңіз көтерілетін шығар деп осы бір ескі музыканы қосып қойдым
бүгінгі подкастымыз қысқа болады деген жоспарым бар
сондықтан сіздердің уақыттарыңызды алып көп созып кетпейін
бүгінгі күннің тақырыбы ол тез көңіл күйді көтерудің жолдары
өмірімізде түрлі оқиғалар болып жатады
кейде түймедей затты түйедей қыламыз немесе түйедей затты түймедей көріп кейін ол проблемамыз үлкен болып соныңда не істерімізді білмей қалатын стрессті жағдайлар да болады
сондай жағдайлардың барлығын қабылдап өзімізді бойымызды қалай контрольда ұстай аламыз
енді мен оның барлығын айтатындай керемет психолог немесе жасы үлкен қарт адам емеспін
ондай затты қатты білмеймін
мен тек қана күнделікті өмірде не істесем өзімнің көңіл күйім көтерілетіні туралы айтқым келеді
менің көңіл күйімді реттеуде және де көңіл күйімді жақсартудағы ең сүйікті және де ең басты құралым ол спорт жаттығу жасау немесе жүгіру болар
әрине мен өзімнің айналамдағы достарымды таныстарымды спортпен айналыс жүгір деп бастарын ауыртып шаршатып жіберген де болармын
алайда мен айтудан жалықпадым
әлі шаршамадым деп те айтамын шаршамастамын
тағы бір рет қайталаймын спорт ол біздің қозғалыс денеміздегі басты қозғаушы күштерінің бірі
ыыы өзім жарты сағат бір сағат спортпен айналысқаннан кейін серігіп миымның тазаланып жаңадан бір энергия алғандай сезінемін
әрине жүгіру барысында энергия жоғалтасыз
алайда жүгіріп болғаннан кейін спортпен айналысып болғаннан кейін ішіңізде көп энергияның пайда болғанын басыңызда тазалықтың орнағанын көп байқауға болады
мен ондай заттың көпшілігін магистратура кезінде көп байқадым
магистратураны шетелде оқыған кезде кейде оқитын заттарым өте үлкен материалдарым бір мұхит сияқты болып көрінетін
ал менің білетінім сәл тамшы сияқты болып көзіме елестеп тұратын
сондай кезде қиналып шаршап тұрған кезде таңертен ерте жарты сағат немесе бір сағат жүгіргеннен кейін миымның барлығы серігіп ішімде көп энергия пайда бола бастағанын сезінетін болдым
одан кейін жүгіріп болғаннан кейін маған оғанға дейін үлкен мұхит болып көрінген проблемалардың ешқайсысы түкке тұрмайтын болып өз өзіме сенімділігім күшейе бастады
шынымен де сүйікті музыкаңызбен жарты сағат өз өзіңізге уақыт бөліп спортпен айналыссаңыз қандай тамаша
энергияны алудың ең оңай көздерінің бірі ол біздің достарымыз бен отбасымыз
біздің жақындарымыз әрқашан бізге жақсылық тілейді біздің тілеуімізді ойлайды
алайда күнделікті өмірде біз барлығына бірдей уақытымызды жұмсап олармен өткізе беруге қолымыз тие бермейді
кейде ұмытып та кетіп жатамыз
сондықтан осы бір сәттерде тоқтап бұрыннан бері көп хабар алмаспаған достарыңызбен сөйлесіп көріңіз
жақындарыңызбен туыстарыңызбен серуенге шығыңыз
оларға уақыт бөліңіз
нәтижесінде өзіңіздің де көңіл күйіңіздің көтерілгенін және жақыныңызға да қуаныш сыйлағаныңызды байқайсыз
келесі көңіл күйді көтерудің ең оңай жолдардың бірі ол тамақ
әрине менің көп достарым құрбыларым стресс депрессия болған кезде керісінше тәтті кәмпит заттар көп жейді чипсы көп жеп жатады
алайда егер де салауатты өмір салтын ұстана отырып көңіл күйіңізді тағы көтергіңіз келсе керісінше қанты бар заттардан бас тартып көбірек жемістер көкөністер жеуге тырысыңыз
сонымен қатар д витамины көп заттарды да қолдануға болады
ыыы қазір ғылымда д витамині мен көңіл күйдің арасында тікелей байланыс болуы мүмкін деген сияқты жорамалдар да бар
ы сондықтан і жеміс пен көкөністі жесеңіз ұтылмайсыз
сонымен бүгінге осы
айтайын дегенім осындай қарапайым заттар болған
алайды қарапайым болса да оны күнделікті өмірде ұмытып кетіп жатамыз
қайтадан есіңізге салып қояйын деген едім ғой
ы бүгінгі подкастты мен ыыы мать тереза немесе қазақша тереза ана деп айтайын иә тереза ананың сөзімен аяқтағым келеді
ол кісі айтады сіздің әр кезде біреуге жымиюыңыз ол сүйіспеншіліктің белгісі сол адамға деген сыйлық және жай ғана әдемі әрекет деп
сондақтан жиірек жымиып басқа адамдарға да және өзімізге де қуаныш сыйлауға тырысайық
келесі кездескенше